Ñy fomba ataony ñy aosin'ala zany lafa i handeha an-ñ'ala: -Volony volin'iñy zany volony hohin'iñy ro ampesany mba hiarovany ñ'ainy añatiny ala eo ao. mba hahafahany koa mandehandeha añatiny zay ala zay ao.